إن هما عشان هما شعب عدد سكانهم كتير فا بتوقع دايما إن هما عايشين في زحمه طول الوقت الأكل بتاعهم بياكلوا أي حاجة بيقدروا ياكلوا أنواع حيوانات أو حشرات حاجات مش كل الناس في العالم يقدروا ياكلوها ليهم طبيعة خاصة في الأكل ليهم مذاق خاص في الأكل ليهم صناعات بما إنهم دولة بتصنع كتير فا هما أنا بتوقع إن هما دولة بيصنعوا كل حاجة كل شخص عندهم في بيته بيصنع.